Min ɗo mari maye be hoseji ɗuɗɗum hedi leddi ammin. Min ɗo mari mayo River Benue ɗum min nyonata mayo Benue. Min ɗo mari mayo River Niger ɗum min nyonata mayo Niger ɗum en ɗo naftira ɗum ngam heɓugo yiite lantarki. Min ɗo mari hoseji bo bana hosere woni Capital ammin ɗum min nyonata be Zuma Rock.